Fomba fiasan'ny intérrupteura, intérrupteura de misy ifandraisana amin'ny jiro amin'ny alalan'ny fil mitohy ananjy igny: pihin'izy an de mirehitry ziro, pihin'izy an de maty ziro, de intérrupteur zany an de fognosiny akao aby se momban'ny fil i fa izy de tegna ilaina fa raha sisy intérrupteur de sy hitako rô dikany ampirehitra ziro.